Kunūū tráꞌánañɨ́ɨ̄ kunuu asú kunu kunūu culandrú ne xāꞌa kueꞌene kunūu asu kunuukunūúu kunuu taꞌan kɨtɨ kātadi te tɨ kadiꞌvi kui molíkuimoli kādií kuimoli ne kunūu asú i kɨɨ kātadi kanekuído váꞌ thi váꞌā kuído a tokó kuꞌve toko ūꞌve molituún ne kunūu ntɨꞌɨ kunuukuncnela knúkn kuīkuíi o cānela kukuíi é cɨ kada váꞌa ño moli túún kadā váꞌa ño moli tuún kantio tɨntɨ kɨ miɨ asú cɨ canelá ñi ste o moledi sing este kunupásaunūupásai da tko váꞌcegíkn ōrea kunuu ōrega no kunūu gageta kunūúketōdo kunuu gāgeta da tko knda tokó ikuiváꞌ ce gíi.